والله ما في أزين من جلسة الارظ، أحب المجلس الأرظي، نجلس ونتكى ونسولف واحنا مبسوطين ومرتاحين، أكثر شيء مريح هو المجلس الأرظي، وإحنا تعودنا عليه ما أحب الكراسي ولا الكنبات.